أفظل أكون عندي عشرين شقيق، لأن وجود أشقياء يعني وجود عائلة كبيرة وأجواء مليانة حب وسعادة وذكريات نقدر نلعب سوا نتعلم مع بعظ ويكون عندي دعم دائم في الحياة، كونك الطفل الوحيد يعني يكون مريح، بس أشوف إن العيلة الكبيرة تعطي حياة أكثر أمانًا وغنى عن الناس.